<hesitation> א רייז קאכער קען אויפקאכן רייז מיט נאך מינע אזויווי <hesitation> אזעלכע געוויקסן אזויווי רייז. וואס ס'טוט איז, ס'קאכט אויף די וואסער און ביז די וואסער קאכט אויף און נאכדעם קאכט עס אויף די רייז ביז ס'ווערט מער אזויווי ווייעכער.